सेबो के विभिन्न प्रकार होत है। हर प्रकार के सेब पाग विधि में अलग-अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। हनीक्राट सेब: यह सबसे हलका वा खट्टा मिश्रण होत है। जिसमें हलके खट्टास और ताजगी होत है। हनीक्राट सेब का उपयोग कैप्सूल का उपयोग ताजे खाने सलाद में डाला जाता है। और सिखाया जाता है। यह सेब पाई और अंकृत जैसे डेजर्ट बनने के लिए भी उपयुक्त है। काला सेब मीठा खासतौर बहुत ही असरदार होत है। काला सेब का सबसे अच्छा उपाय ताजे खाने समुद्र में डाले जाने पेस्टि बनाने में होत है। ऐसे बच्चों के आदर्श समर्थ होत है। क्योंकि यह नरम और मीठा होता है। ग्रेन स्मिथ सेब: यह सेब ताजगी से भरपूर वा मजबूत स्वाद वालो होत है। ग्रेन स्मिथ सेब का उपयोग पि डोटर्स कैप बेकिंग में कयो जातो है। क्योंकि इसका खट्टापन अन्य मीठे स्वाद को अच्छा संतुलन देतो है। यह सेब पके हुए व्यंजन में अच्छे से पकावट होत है।